<...>Lafa no zary lian-tomboky ñy vata, zary koa mandeha raiky aminy ñy tanà maikiky reñy, tanà tsy misy olo reñy, amin'izay teña lafa mandeha amin'aleñy ao e, tsy mavaka ro tsy matahotse, fa lafa no mandeha raiky teña zay aminy ñy lia ombanteñeñy.